достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз бізде бүгін қонақта мұхтар ханзада иә
енді мұхтар аға жалпы дәл қазіргі таңда сіздің ыыы творчествоңызда енді жаңа әндер жазылып жатыр дедіңіз иә
мысалы қазіргі таңда басқа да әншілер орыс тілінде не болмаса түрік тілінде м кәдімгідей әндер шығарып жатыр
жалпы сіздің ойыңызда ммм сондай әндер орындау ойда бар ма
иә жақын арада бір арабша қайырмасын арабша қылып жазамыз ау деймін
соны жаңа дайындап жатырмыз
бірақ секретті айтып қойдым оны күшті бір иа хабиби деген сияқты бір
иірімдермен арабтың иірімдерімен бір салып күшті бір
ерекше бір сондай бір жасағымыз
хабибіді ақбибі деп өзгерте салыңызшы иә қоя берші
былай дейік ыыы топта өнер көрсеткенде жазылған әндерді қайта өңдеп айтуға ойда бар ма иә
кеше мен қарадым жаңағындай топта айтылған
елу шақты екен иә ол бір бес алты бейнебаян түсіріп тастағанбыз елу шақты әндер оның көбісі жаңағындай он бес жиырмасы халық әндері мхм
көбісі авторлық әндер
оның көбі ішіндегі маған ұнайтын жақсы әндерім бар соны бұйырса бір үлкен жеке концерттерде жақсылап анадай аранжировкасын жасап өңдеп күшті қылып шығарамын бұйырса мхм
ііі мұхтар ханзада қашан қазақ эстрадасының ханзадасы болады деп ойлайсыз
бұйырса енді сәл сәл ііі барынша әрекет жасап жатырмыз
бірақ мына қазіргі таңда бір ондық әншілер бар ғой бөлінеді ғой біздің арамызда даже мхм
қатты кәдімгі жақсы жұмыс жасаватқан ондықтың ішінде бармын деп ойлаймын өзімді іхі
ал енді дуэт жағына келер болсақ мысалы ы көп біздің әншілеріміз негізі қыздар қауымымен ыыы ән шырқап жатады
сіздің ііі репертуарыңызда ұлдар жағымен көбіне репертуарлар бар неге
дуэттер кімдер бар еді менде
мысалғы дуэт деп қалдық қой гаухар әлімбековамен бес ән шығады дедіңіздер мхм төрт ән шықты
бесіншісі жоқ төртеу шығады
бесіншісін ііі бір ы түс туралы ма сондай бір ән болған еді бірақ оны жаза алмайатырық
әлі толық шыққан жоқ куплеттері біткен жоқ оның
жалпы қарым қатынастарыңыз сол баяғыдай
иә жақсы әпке мен іні болып сыйласып жүрміз іхі
ііі сол жаңа бір сұхбат бергенде айтқан екенсіз жаңағы әннің ы мысалы гаухар әлімбекованың әнін орындаған кезде отырғызып қоямын жаңағындай қате жерлері болса айтып отырсын деген сияқты
жалпы композиторлар жаңағы ақындар келіп сізге ән шырқатқан кезде әні ұнамай өзіне қайтарып алғандар болды ма
сазгерлер мысалы жоқ құдай сақтасын ондай болған жоқ
өйткені гаухар әлімбековамен бірге бірінші дуэт жазатын кезінде де орындалған арман деген
гаухар әпке өзі айтты да мен отыз жылдан бері ешкіммен дуэт айтпағанмын мхм
мхм мұхтар ренжіме қазір менің әндерім өте қиын әншілер көбі орындай алмайды
өйткені иірімдері ноталары әртүрлі ойнаңқы мхм
сондықтан да егер орындай алмасаң сенімен айтпаймын ренжіме деді да мхм
сосын мен намысқа тырыстым
бар өнерімді оқыған білімімді вокалдық салайын мхм
жанды өзім практикадан да көп жаңағы ресторан кезінде кафелерде өлең айтып сол барын немді салып
жоқ әпке уайымдамаңыз айтып беремін деп студияда бірінші куплетін айтты қайырмасымен айтып шықты
тура осы әпкенің көзінше тура сол әннің әпкенің көңілінен ар жағына дейін әдемі орындаған кезде
мұхтар болды тағы да сенімен дуэт жазамыз деп төрт әнге дейін жазып тастағанымыз болды ойбой иә күшті ал сондай бір
ал мысалы ммм достармен ән шырқап жатады ғой біздің ііі жалпы біздің қазақ эстрадасында сондай бір дуэт
жақын арада бұйырса бір екі күшті бір қазір жастарға арналған бір кеше түнде жартысын бітірдік
бұйырса бөлісетін боламын осы тағы өзіміздің ініміз бар
ерасыл қасен деп жоқ нұрсұлтан деген ініміз бар
сол кішкене мына нұрбердиев жоқ назарбаев деген ііі тәтті тәтті деп жүрген жігіт қой
енді бауырым інім болғаннан кейін кішене демеп жіберейін ағалық көмегім деп
сонымен бір жаңа ыыы тыңдарманның кішкене әншілердің дуэт етуі неге себебі оның аудиториясы мен тыңдарманы алмасу керек қой иә мхм
оның жас енді оны көбінесе жастар ғой енді мектептегі сияқты көпті жақсы тыңдайды
солардың аудиториясымен кішкене алмасу керек мхм

енді мұхтар жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой ыыы ағалық жаңағындай көмегім болсын деп ы қолдап жатырмын деп
сізге солай жасағандар болды ма мысалға мұхтар інім ау кел ән жазайық саған қолдау көрсетейін деген
сол ағалардың қолдауымен келдік қой
жігіттердегі айдар айдар тұрғанбек сол барынша осы өнерге алматыға алып келді шақырғанда да осы жаңағындай қасымда жүр деп әрқашан ертіп те жүрді
бауырым деді шәкіртім деді барлығын айтты мен продюсермін деп барынша көмегін беріп аямай
і барынша көмек берді одан кейін жаңағы үлкен жолды көрсетті десек те болады
одан кейін өзіміздің жаңағы қазір інім бекет деген жігіт қасымда
әйтеуір осы мұхтар давай сені жаңағы баяғыда кішкентай кезінде айтатын еді ғой
құдай қаласа сіз әнші болсаңыз мен продюсер боламын деп іхі
құдай соның ниетіне қарай салып қойыпты ғой
қазір директорымыз жаңа продюсеріміз қасымызда толқынай деген директоріміз бар
бірге әйтеуір толқынай директор ма ммм о жақсы араласу керек екен ғой онда
жақсы қалжындаймын мұхтар ы қазір сұхбатымызды үзе тұрайық себебі біздің құдай бере салған пердеміз тұр ғой мынау енді сол
сәлем айтып қойсам болады ма жаңағы бір келе жатқан кезде мынау жол патрульдік полицияның жігіттері ғой
ұсталып қалдыңыз ба не иә жоқ маған әрқашан жаңа творчествома жақсылық тілеп отыратын мхм
жаңағы жолыма кешігіп баратсаң барынша көмектесейік па не істейік алдыңнан шығайық па деген сияқты
поддержка берейік дегендей кішкентай бір ағалық несін қанат деген ағамыз сүннет деген бауырымыз нариман деген бауырларымыз бар
барлықтарына жалынды сәлем істеріңіз алға баса берсін
достарым көп негізі осы жаңағы жол патрульдік полицияларын барлықтарына жалынды сәлем мхм
болды ма
таңғы шоу
жұлдыз фмде таңғы шоу
ал достар енді құдай бере салған мынау біздің артымызда тұрған керемет ііі перделерді жарнамалайтын уақыт та келген екен иә тамаша бәрін ашып қойдық иә
м дәл қазір бізге студияға келген фируза ханым топ шоп компаниясының өкілі фируза ханым қош келдіңіз
қош келдіңіз рахмет рахмет жандаурен барлықтарыңызға жалынды сәлем
құрметті таңғы шоу эфирінің тыңдармандары менің есімім фируза сайын мен топ шоп брендінің өкілімін іхі
топ шоп ол барлық әлемге әйгілі бренд
біздің елде қазақстанда үш жарым жыл болды жұмыс жасап жүргеніне мхм
әрине де осы уақыт аралығында ол өзінің риза тұтынушыларын санын арттырып келеді мхм
біздің жанкүйерлеріміз де көп деп айтсам болады
ііі бірақ мен бүгін жай келген жоқпын сіз айтқандай артымызда керемет біздің фото перделеріміз ілініп тұр мхм
бұл фото перделер өте ерекше шынайы өзгеше
ы несімен ерекше десеңіз бұнын міне көріп
қандай айырмашылығы бар басқа перделерден
басқа перделерден бұның айырмашылығы өте көп
біріншіден сапа сапасы мысалы жандаурен ұстап көріңізші матасының өзі ұстап көрейін
достар тікелей эфирдеміз жұлдыз нүкте фм парақшасында перделерді көргілеріңіз келсе
матасы қандай берік қандай әдемі және де ұстағаныңызда нәзік бірақ дегенмен берік
барлық әйелдер қауымы рахмет айтады біздің дизайнерлерімізге өйткені бұл матаны қанша жусаңыздар да іхі бұл мыжылмайды
ііі жуасыз іліп қоясыз үтіктемей үтіктемейсіз қуанып отрасыз күшті
және де сіздердің тыңдармандарыңызға арнап бізде керемет сыйлықтарымыз бар
дәл қазір сіздер тікелей эфирге үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір номеріне хабарласып
алматы қаласының коды хабарласып тапсырыс берсеңіздер болады
топ шоп сіздерге арнап әдемі сыйлық дайындап қойды
тек қана фотоперденің бағасы ғана емес әрине де біз сонымен қатар вуальді әппақ әдемі тюльді сыйға береміз

айта кетейін тағы да тағы да бір сыйлығымыз бар біз бұнымен шектелмейміз
сіздердің тыңдармандарыңызды сыйлағандықтан сіздердің бағдарламаларыңызды жақсы көргендіктен
і барлық қазақстан бойынша тегін жеткізіп салуды да сыйлаймыз
ауыл аймаққа де барлық қазақстан бойынша барлық қазақстан бойынша барлық аумақтарға
сондықтан да құрметті тыңдармандар үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір номеріне хабарласыңыздар алматы қаласының коды сегіз жеті жиырма
және де бағасы біздің фотоперделеріміздің қандай жиырма үш мың тоғыз жүз тоқсан теңге ғана құрметті тыңдармандар

ақбибі сіз енді әйел адамсыз қыз баласыз білесіз ғой фотоперделер қаншалықты қымбат тұратынын
ал дәл осы фотоперде дәл осындай дизайн осындай тігіс осындай ою өрнек пен сурет ешбір қайталанбайды аналогы жоқ
арнайы дизайнерлер тек қана топ шоп брендіне біз үшін арнайы тігілген
сондықтан да асығыңыздар егер сіздер өз үйлеріңізге өз бөлмелеріңізге жаңа дем бергілеріңіз келсе
мысалы ы көп жұмыс жасамай ы қабырғаларды м әктемей тек қана әдемі бір изюминка бергілеріңіз келсе міндетті түрде дәл қазір хабарласыңыздар
қайтадан нөмірімізді айта кеткім келіп отыр сегіз жеті жиырма жеті үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір нөміріне хабарласыңыздар
сыйлық та бар ол әппақ әдемі вуальді тюль және де барлық қазақстан бойынша тегін жеткізу керемет
ыыы енді топ шоптың ұсынатын басқа да тауарларын қай жерден көруге болады
топ шоп бізде алматы қаласында төрт дүкеніміз бар мхм
келіңіздер қош келіп біз әрине де әр бір
і максима мхм ііі әрине басқа да трц ларда да бар мхм
сонымен қатар құрметті біздің тыңдармандар ы мен тағы да ерекшеліктерін айта кеткім келіп отыр
бұл фотоперде міне жандаурен ақбибі қарап отырсаңыздар мхм ы три д техникасында
соны сұрайын деп отыр едім үш д деген ііі перделер осы ма деп
әрине үш д деген техника бұл арнайы осы перде үшін жасалған қарап отырсаңыздар қабаттылық эффектісін беріп тұрады
мысалы іхі ы гүлдер міне раушан гүлдерге қарасақ бері қарай шығып тұрғандай көрінеді иә иә
әрине де бұл ерекше
мен ойлаймын сосын ақбибі басқа бұндай перде көрмеген
иә өте әдемі маған бірден ұнады келген кезде
иә м ыыы достар нөмірді мен өзім қайталап өтейін дәл қазір қоңырау шалсаңыздар ы тюль тегін мхм
жеткізу тегін мхм тек қана жиырма үш мың тоғыз жүз тоқсан теңгеге пердені сатып аласыз болды иә
ендеше достар нөмірді айтайын дәл қазір қоңырау шалыңыздар сегіз жүз жеті жүз жиырма жеті бұл алматы қаласының коды
нөміріміз үш үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір мхм үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір
ал енді жалпы бұл перделерден басқа тағы қандай түрлері бар олардың
қандай түрлері бар бұл міне сіздер көріп отырғандай бізде м көктемгі ертегі деп аталатын топтама іхі
күлгін түсті қызғылт түсті тыңдармандарға айта кетейін енді және де күлгін түсті раушан түрлері де бар
ал дәл қазір м бізде сатылымда жаңа топтамамыз бар жазғы күн деп аталады түһ
нәзік ақшыл түстен бастап м қою қара түстерге дейін бар
әрине де әрбір әйелдің талғамынан шығатын перделер бұл біздің фотоперде топ шоп брендінің
үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір хабарласыңыздар дәл қазір уақыттарыңызды босқа өткізбеңіз
біз әрине де қабыл алады біздің операторлар сіздердің қоңырауларыңызды күтуде кез келген сұрақтарыңызға жауап береді
сондықтан да ұялмай хабарласа беріңіздер
үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір алматы қаласының коды сегіз жеті жиырма жеті әппақ керемет тюль сыйға
және де барлық қазақстан бойынша кез келген аймаққа есігіңіздің алдына дейін теп тегін осы керемет фотопердені әкеліп береді біздің курьерлер іхі бәрекелді
і достар дәл қазір біз инстаграмда да тікелей эфирдеміз жұлдыз нүкте фм парақшасында
ол жерге нөмірді де бекітіп қойдық сегіз жеті жүз жиырма жеті үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір
келіншегіңізді қуантқыңыз келсе мхм бір абырой жинаймын десеңіздер немесе сыйлық жасаймын десеңіздер дәл қазір қоңырау шалып
ыыы жиырма үш мың тоғыз жүз тоқсан теңгеге осындай керемет перделерді сатып ала аласыздар тюль тегін і және жеткізу тегін иә
фируза тағы бір ыыы айта кетсеңіз і біздің тыңдармандарға қандай жеңілдіктер бар және нөмірді және топ шоп компаниясы туралы
топ шоп бренді айта кетейін қайтадан әйгілі брендердің бірі көшбасшы лидер брендтердің бірі
сондықтан да сіздер сапасына күмәнданбайсыздар сапасы өте жоғары түстері кез келген әйел адамның талғамынан шығады
бағасы жиырма үш мың тоғыз жүз тоқсан теңге ғана тюль сыйлыққа жеткізу сыйлыққа хабарласыңыздар үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір
алматы қаласының коды сегіз жиырма жеті жүз жиырма жеті және де біздің сайтымызға да кіріңіздер топ сызықша шоп нүкте кизет
онда барлық топтамалар бар басқа да үйге арналған ас үйге арналған өзіңізді күтуге арналған біздің керемет тауарларымыз бар
инстаграмнан не деп тереміз не деп тереміз дейді инстаграм бар ма топ шоптың
әрине бар топшоп нүкте кизет мхм топшоп нүкте кизет
і жалпы сіз айтқан жаңағы өздеріңіздің сайттарыңыз бар ғой мхм сол жерден біз топ шоптың басқа да жаңағы тауарларын көре аламыз иә әрине
көптеген тауарлар бар әйел адамға өзінің қалай күтуге болады көптеген ең сапалы еуропалық брендтер барлығы топ шоп жинаған
топ шоп сіздер үшін қазақстанда үш жарым жыл жұмыс жасайды ең әйгілі ең сапалы брендтердің бірі
үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір сіздер хабарласыңыздар біздің операторларымыз әлі де жауап береді мхм күтеді қоңырауларыңызды мхм
почтамен жеткізеді ма сонда дейді тегін иә
тегін тегін почтамен жеткізеді
қай қаладан хабарласып тұр екен кез келген қалаға үйіңіздің алдыға дейін біздің
жеткізу жағын мүлдем уайымдамаңыздар дейсіз ғой әрине де уайымдамаңыздар
достар біз сенімді тек қана тексерілген жарнаманы ғана жасаймыз
сондықтан достар бізге сеніңіздер дәл қазір хабарласыңыздар сегіз жеті жүз жиырма жеті үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір
дәл осы нөмірде топ шоп компаниясының операторлары күтеді дәл осы нөмірге хабарлассаңыздар тюль тегін жеткізу тегін
фируза көп көп рахмет келгеніңізге иә алғысымыз шексіз
осындай керемет тауарлармен біздерді қуантып жүре беріңіздер
сіздерге де көп көп рахмет әлі де талай қуантамыз дегенге сенем бұйырса кеттік
эфирде таңғы шоу
жұлдыз фмде таңғы шоу
ал достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз
мұхтар ханзада қайта оралды бізге уайымдамаңыздар бәрі жақсы
және мұхтар ханзада сіз ы бір сәлемімді жолдайын деп едім деп едіңіз ғой
жаңағы ыыы жол патрульдік полиция ағаларымызға арнайы ы орал ағамызға іхі
ыыы сосын өзіміздің бауырымыз әділет бауырларымызға барлықтарына жалынды сәлем осында жұлдыз фмнен бәрекелді
енді қалай екен біздің перделер өте керемет екен

достар нөмірді қайталайын тағы да сегіз жеті жүз жиырма жеті үш жүз елу бес тоқсан сегіз тоқсан бір бұл жаңағы ыыы топ шоп компаниясының нөмірі
сіздер үшін жеңілдік арнайы жұлдыз фм тыңдармандары үшін мұхтар жалғастырамыз әрі қарай
ыыы енді жалпы мұхтар аға өзіңіз бір сұхбатыңызда ыыы талай шет елге барып келдім дедіңіз
дәл қазіргі таңда сіздің ойыңызда жүрген бір ел бар ма осы жерді барып көрсем екен дейтіндей
түркияны турцияны әлі бармадыңыз ба
жоқ ы бармағанда былай именно сол турцияға бармаппын
анталияға барлық жерін аралап келгім келіп жүр ііі
кемерге барып стамбулдан бастаңыз онда стамбулдан бастаймын бұйырса мхм
енді жалпы кім әбдіжаппар әлқожа жаңа достармен шығып қыдырып қайтып келе жатыр
егер ыыы сізде сондай мүмкіндік болса қай досыңызды алып барып демалып қайтатын едіңіз шет елге
енді бірінші қасымда жүрген өзім директормен продюсерімізбен өзіміз жаңағы жұмысымыздың і кішкене жемісін жеп болғаннан кейін соның бір қуанышы ғой мхм солар бірінші барып қайтсақ
сосын қалғандарын сосын апарамыз мхм
о міне енді дұрыс болды билет үшін өлетін болдық қой дейді
достар біз тағы да қайталаймыз ыыы апортта орналасқан гавай және майами аквапаркіне арналған төрт билетті ойнатудамыз
дәл қазір жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында тікелей эфирдеміз
ііі мұхтар ханзадаға керемет сауал қойған тыңдарманымызға дәл осы төрт билетті тегін сыйлық ретінде табыстаймыз мхм
і жол патрульдік полиция қызметкерлеріне көп түсетін сияқты ғой ыыы сәлеміне қарағанда дейді
жоқ просто неге негізі
ну енді просто десеңізші иә
сөздеріміздің карантинде жатып
орысша үйренген сияқтысыз ғой
кішкене орысша кітаптар көп оқып кеттім
жалпы сол карантин кезінде жеке бизнеспен айналысу ойда болмады ма
маска сату әншіліктен бөлек
негізі сол ы кішкене ойға келді
ы немен айналысу мысалы негізінде өзім әкем негізі агроном ғой ііі
теплицаны огурцы помидор қысы жазы шығып тұратын туһ
соның біраз нәрсесін ұғып алдым
мхм бұйырса сен бір жағынан осы өнерде жүргенмен де сол жаңағы бір гектар жеріміз бар сол теплица салып доход кіріп тұратын нәрсе мхм
бір гектарда бір гектар жері бар екен достар деп па мінекей
бір қатты жек көріп жүрген адамыңыз жақын досыңызға айналғаны болды ма дейді
ешкімді жек көрмеуге тырысамын
ііі бірақ кішкене бір сөзге келіп қалып сондай болады ғой бір мхм жігіттердің арасында
бірақ сонымен жақсы араласып кетесің ғой негізі мхм
сондай сәттер болады анда санда мхм
сізге сұрақ дейді ауызы мұрны жоқ отау ол не дейді
не еді ғой жаңағы не еді таңертең жейміз ғой да сол ғой деймін иә
ыыы кішкене ішінде сарысы бар деп па а жұмыртқа ма ііі сол шығар
жұмыртқа қазір бізде үйде хит қой неге
жоқ анау ммм бір досымыз бар жаңағы ерсін деген досымыз ғой іхі
осы немен айналысады өзі ііі птицафабрика бар ғой мхм ааа солмен жаңағы жұмыртқа алып келеді
енді олар күніне бір екі күнде екі жүз елу мыңдай жұмыртқа шығады ғой мхм
соның ішінде бір екі тауықтары бар екен жаңағындай бір екі коробкасы жаңағы үлкен жұмыртқа да ішінде екі сарысы бар
о қандай күшті содан анда санда бізге әкеліп тұрады мә сендер жеңдерші деп
онда таңғы ас жасаймын дейсіз ғой тек бастықтар ғана жейді екен да оны

былай дейді тележүргізуші болу ойда жоқ па деп сауал қойған екен бір журналист
сол кезде бүйтіпсіз енді ұсыныс түсіп жатса енді көреміз деген екенсіз жалпы
бұрын сондай болды ғой бір жаңағы әншілер жаңағы эфир жүргізіп бір журналист бір передачалар жүргізіп кетті ғой мхм
сол кезде бір ұсыныстар болған
сол ыыы көреміз ол да бұйырғаны болады деп ойлағанмын негізі
әр мамандық жаңағы әр өзінің ыыы жаңағы

иә қойды сойса да қасапшы сойсын дейді иә қасапшы
әркім өз мамандық бойынша жұмыс
әншілігім өзім жетеді өзіме мхм мхм сіздер жүре беріңіздер
мұхтар мырза дейді сізге бір сұрақ дейді осы таңғы шоуда дейді экскаваторщик ыыы қалданға бір билет сыйлай аласыз ба дейді
экскаваторщик қалданға мхм билеттер қайда
билеттің бастығы біз ғой
экскаваторщиктер билеттің бастығы бізбіз
осы жігіттерден сұраңыздар онда
і қайырлы таң сәлем қош келдіңіз сұлу жігіт дейді ту
жалпы айта ма сізге о сымбаттысың түрің бар екен деп мысалға маған өйтіп айтпайды
неге маған ойбай тілің жүз метр деп айт
бойы да жоқ жоқ жігітке негізі жігіттің ол
сымбатты екенсің деп мысалы иә барлық адам сұлу ғой
алла тағала сұлу қылып жаратқан жүзінде нұры бар көздерінде жадырап
тұратын бір сондай бір ііі барлық адамға алла тағала сый беріп қойған ғой мхм мхм
сондықтан да жігіттің жақсы сөйлеп ақылмен сөйлеп әдемі сөйлеп ыыы жаңағы қызды сындыра алатын жігіт бар сындыра алмайтын жігіт бар ғой
әне жандаурен көрдіңіз ба сіз қайсысына жатасыз
бәрі келеді сіз қайсысына жатасыз екеуіне де жатамын
түһ кейде былай кейде былай ма
кімге ең соңғы рет комплимент айттыңыз дейді амангүл
кімге айттым соңғы рет мен үнемі айтып жүруге тырысамын мхм
осы күшті болып кетіпті мына жаңағы үстіне жарасып тұр е мынау мынандай деп мхм
маған айтпадыңыз ғой онда сізге неге сұрап алайын ба деп
айтпасаң да тал бойыңда бір мін жоқ қой сенің ту рахмет
құдайға шүкір сол бір жерің бірдеме болып тұрса айтар едім бірақ бағана айтайын деп отқам
ыыы жаңа үнемі жаңағындай қандай таңертең келсең де мхм бір қалыпты әдемі болып жүре береді деп ше
ммм соны айтайын деп едім жаңа мен бөліп жібердім иә рахмет рахмет
ту сөйтем ғой енді анда санда
аралап талай жердің деп па
жақсы ендеше дәл қазір үзіліс жасайтын уақыт екен
үзіліс болғанда да бұл келесі шырқалатын ән тұсаукесер ақ келін деп аталады
әннің сөзін кім жазды қалай шықты тарихы бар ма
елдос сүмедәлі деген бауырымыз ііі осындай жаңағы өзі біраз әндердің авторы ғой туысқандар күл күл деген мхм
мен бұйыртса тағы да жан әкем деген ән жазып қойғанмын бұйырса оны сіздерден келіп
екінші әке туралы ән тағы да иә иә
ақ келін деген ән ііі осы қазіргі жас қарындастарымызға келіндерге үлкен өсиет болатын мхм
жаңағы өзге үйде туылып өз үйіңе келгенің құтты болсын жаңағы қадамың деген сияқты
келінге бір үлкен насихат терме сияқты жаздық
бұйырса тыңдап бағасын берерсіздер бәрекелді бейнебаян да түсіріп қойдық
ендеше дәл қазір бағасын беретін уақыт достар мхм тыңдаңыздар
ы жұлдыз фм радиосында достар естеріңізге сала кетейік ств арнасында қазір басқа бейнебаян кетеді
сондықтан қабыл алыңыздар мұхтар ханзада ақ келін тұсаукесер
эфирде таңғы шоу
эфирде таңғы шоу
әп бәрекелді құтты болсын тұсаукесер ән
ыыы неше күн жазылды бұл ән неше күн сақталды
бұл әнді осы карантин кезінен сақтап жүрміз іхі
иә енді бұйыртса сәті келді екі айдан кейін жарық көрді
рахмет бәрекелді жұлдыз фм жасай берсін
мынандай сұрақ қояйыншы жалпы осы әнмен ы қыз ұзату ойда жоқ па
енді ііі қыз ұзатуда бұл келін келгізуде ііі беташардың кезі де өзі бейнебаянның ішінде көрсетіп тұр беташардың мхм бір сәтінде
бейнебаян шығып қойды ма иә иә шығып қойды ааа

жоқ бейнебаян шықты бірақ әнді бірінші рет сіздерде а кәдімгі радиода тұсауын кесіліватыр мхм
әні да әлі ешқайда тараған жоқ ешқайда кеткен жоқ тек қана бейнебаян ғана шықты мхм бәрекелді иә
сол ыыы ұзату жайлы қыз ұзату жайлы
енді қыз ұзату жайлы ол ыыы жаңа еркек негізі ұзатпайды деп сондай бір дауыл болып қанша сондай болды ғой енді бірақ
жоқ мен тек қана қарындасымды ғана алып шықтым деген сияқты дүниелер болды ғой
енді жаңағы әншінің әні ұнап қалып қызды жоқ осы әнші келіп сол әнді айтсыншы деген сияқты мхм ұсыныспен ғана барып жүрді ғой иә
бірақ енді білмеймін сәті келсе әр нәрсенің бір не болса да жарасады ғой
әр нәрсе орнымен дейсіз ғой
иә сол әйел адам ұзатқан жақсы ғой әрине
ііі өзіңізді қай мульт кейіпкеріне ұқсатасыз мен ба ал жануарға ше дейді
мен енді өзім ііі жаңағы туылған күнім августтің екісі ғой мхм
тамыздың екісі болғаннан кейін і жұлдызнамада арыстан иә иә жаңағы лидер болып жүргенді жақсы көреді іхі
анандай ііі өзінің дегені болғысы келіп тұрады мхм сондайларды жақсы көресің бірақ сәл нәрсеге алданып қала саласың жаңағы жылы жылы сөзге
ондай сөздер әр кезде болады бірақ барынша пысық болуға тырысасың сол бір арыстанға теңеймін өзімді
қашан үйленесің дейді а
қашан үйленесің үйде нешінші ұлсың дейді үш сағат болды тыңдап отырғаныма өте керемет жүргіздіңдер дейді
рахмет рахмет бақытты болыңыз үш бала үш қызбыз сол үшінші баламын мхм
екі ағам бар бір әпкем бар бір қарындасым ең кішкентай қарындасым бар ол осы тоқсан төртінші қарындасым осы карантинде алып кетті ааа
осы аяқ астынан болып кетті ол да
жаңағындай өзіміз жаңа ұзатамыз ба деп жүргенбіз іхі сөйтіп іхі
сосын ұзатудың сәті келмей жаңа карантинге түсіп қалғаннан кейін олар жаңағы ағасымен мхм і қарындасымен сол жаңа күйеу жігітті танитын едім мен танысқанмын
өйткені қарындасым бірінші танысқан кезде маған айтқан осындай жігітпен сөйлесіп жүрмін көріңіз мхм
қандай жігіт екенін біліп беріңіз жігіттерді түсінесіз ғой деп
ол енді ақылдылығынан шығар мхм көріп танысып жігіттің қандай екенін көріп кәдімгідей ііі өте керемет
өзім сияқты өзіммен жасты жігіт екен мхм әңгімеміз жарасып керемет болды
аллаға шүкір сол келген кезде де кәдім мен араласқаннан кейін кәдімгідей ұялмай сондай бір қызды алып кетті десек
қуғыншы болып кім барды
қуғыншы ондай болған жоқ өйткені жол жабық болды сондай болып кетті да
олар келді да жаңағы кешірім беріп алып кетті іхі
сағатты неге сол қолға емес оң қолға тағып алғансыз дейді
сағат негізі мен үнемі оң қолға тағып жүремін мхм білмеймін енді сол қолда ыыы
бұл қазір андай сағаттар ғой сияқтылар ғой оны оң қолға да таға беруге болады негізі
біз енді дамымай қалғанбыз ғой ана ауылда қалып қалғанбыз ғой
көрініп тұр ғой ауылдан екенім иә
муха молодец дейді өз арманына жетті кезінде колледжде бірге оқығанбыз дейді гитарамен ән айтып беретін қасына жинап алып жарайсың сен үшін қуаныштымын
сәлеммен ііі ұмытпасаң самал деген сокурсницаң дейді
самалға жалынды сәлем өйткені мен мектепте де колледжде де оқыдым іхі колледжден университетте де оқыдым үш диплом алдық қой
ой оқымаған жерім жоқ дейсіз ғой
сонымен сол колледжде жүрген кезде гитарамды алып баратынмын мхм
мұғалімдер жаңағындай бір кездері болады ғой бір шаршап кететін суббота күндері
сол кезде жаңағы апайға айтатынмын апай отырайықшы есікті кілттейікші деп ше іхі
жай махаббат әндерін жіберіп шәмшінің әндерін бәріміз қосылып сондай кездер де өтті керемет күшті
сізбен дос болу үшін атақты болу шарт па дейді
жоқ ы мен қазір қарапайым жақсы негізі
мен негізі өнер адамнан дос болғаннан гөрі қарапайым адамдармен дос болғанды жақсы көремін өйткені қарапайымдылар сенің тілекшің
өсші өнші сенмен мақтанамыз сенмен қуанамыз деп әрқашан шынайы ақ тілегін білдіртіп жүреді да
ал енді өнер адам да дос қой бауыр болады бірақ бәрібір өнер адамдар арасында бір көреалмаушылық бәрібір қызғаныш болып тұрады бір әнің көрсетіватсаң
мен жазып қойғанмын оны деген сияқты бәрібір андай бір
бірақ жамандаватқаным емес жаман түсінбей ақ қойсын иә бірақ өзімнің ішкі шынайлығымды айтыватырмын да
қарапайым адамдармен араласқанды жақсы көремін жақсы сол нәрсені қолға алдым
жақсы мұхтар ендеше тағы да осы жерден сұхбатымызды үзе тұрайық ән тыңдап үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз
таңғы шоу
таңғы шоу
таңғы шоу әрі қарай жалғасуда және енді келесі сауалымыз ммм осы қазіргі таңда түрлі жобалар бар ііі конкурстық дейтіндей мысалы жұлдызды жекпе жек иә
ііі соларға қатысу ойда бар ма немесе шет елдік конкурстарға қатысу
кезінде екі мың он бесінші жылы турквижнның ы байқауына қатысқан екенсіздер
қатыстық жүздеген әнші қатысты кәдімгі қазақ эстрадасынан бірақ соның ішінен он алты әнші таңдап алынды
соның ішіне іріктеуде біз өттіңіздер он алтыншы болып өттік мхм
прямой эфирде тікелей эфирде астанада хабар арнасында тікелей эфирде сол әнді орындап шықтық
конкурстан ешқандай қорықпаймын өз өзіме сенімдімін мхм
бірақ енді жаңағындай кішігірім конкурстар әлі әнші боламын деген сияқты конкурстарға барғым келмейді
өйткені ііі бұл қол жеткізіп қойған нәрседен кейін басқа да басқа інілеріміз бауырларымыз шықсын деген мхм ниетпен ғана мхм
дәл қазір қалтаңызда қанша ақша бар егер сыр болмаса дейді
қазіргі не болды ғой каспий голд каспий голд электронный болып кетті ғой ақшаның бәрі
ақбибі жұмыстан шықты ғой мына рекламадан кейін
әлі күнге істей алмаған бірақ қатты қалап жүрген нәрсеңіз не дейді
әлі істей алмаған ыыы әлі де көптеген жетістіктеріміз ы алға қойған мақсаттырымыздың барлығы арман ғой бәрі

жеке үйім жоқ әлі алған жоқпын
ту мына пердені алайық деп едік
былай тарттық былайық тарттық болмады ғой енді айтайық осылай
і түсіңіздің өңіңізге айналған сәті болды ма дейді
түсіңізді түстегі нәрсе өңге ііі енді не нәрсені ойлап жатсаң түсіңде көресің ғой негізі иә мхм
ммм оразада ұйықтама түсіңде көресің дейді ғой сауабын
ііі жаңағы үй туралы нәрселерді айтып кетсем болады ма
болады болады әрине ұсақ сұрақ болып
негізі ыыы үй алуға болады әрекет бар ол алуға тез тез алып тастауға да болады
мысалы біз табысымыз жетеді ғой енді иә әрекет жасасаң жетеді ғой барлық нәрсеге әрине ниеттенсең
бірақ енді үйленгеннен кейін алғым келеді да әйеліңізбен бірге
бірге иә екеуіміз жаңағы бас екеу болмай мал төртеу болмайды дейді ғой бәрібір
қазір үйленгенше отбасыма ата анама үнемі мхм солармен бөлісейін солардың жағдайын жасап берейінші
одан кейін үйленгеннен кейін асықпай жасармыз мхм
егер сізге жер бетіндегі бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік берсе онда нені өзгертер едіңіз дейді амангүл
қазақстан
қазақстанды гүлдендіріп жіберер едім ше мхм
ол үшін қандай әрекет етуге болады деп ойлайсыз бірінші
ііі енді ол енді үлкен миымыз жетпейді ғой біздің біз бір өнердің бір әннің өзін талқылап түнімен таң атқанша отырып қалай жасаймыз деген миым жетпейді
осы ел басқарып жүрген ағаларға ризамын мхм солардың ақылына ақыл сана берсін алла тағала жүректеріне иман берсін
қазақ елін дамытқан гүлдендіріп жүргендер аллаға шүкір гүлденіп келеатыр ғой мхм
гүлденуге тілекшіміз да біздер әумин сондықтан да өзіміздің қолдан келетін нәрсе болса ыыы барынша әйтеуір
барлық жаңағы адамдардың жағдайы бірдей болса екен деп
солардың жаңағындай көңілі болсын әрқашан өмірде бір өмірге келгеннен кейін бақытты өмір сүріп
әрдайым күліп жүріп жақсы өмір сүруге тырысса екен деп сондай жақсы ниетім бар мхм
негізі мұхтар ханзаданың әндерін экскаваторда тыңдаған өте тамаша дейді ойбай
туф ыстықтап кеттік қой майамиге барайықшы тез тез билет алайықшы дейді
сонымен кеттік сонымен бәрін
қай сұрақ сізге жақсы ұнады
бағана әдемі өткен сұрақ жаңағы арыстан арыстан
қазір мен соны оқып берейін иә ііі
қазір қазір қазір оған дейін мен сұрақ қоя тұрсам болады ма жандаурен а мінекей
арыстан арыстан ғой дейді мхм бірақ арыстандар да өз ұрғашысынан қорқады екен ғой білесіз ба дейді
қорқпайды сыйлайтын шығар
сонымен дәл осы сауалды жолдаған тыңдарманға береміз майамиге арналған төрт билетті сізге сәттілік
ержан баратов ооо ержан аға құтты болсын
ержан баратов аға шын жүректен құттықтаймыз бала шағаңызбен күшті демалып қайтыңыздар бүгін шымкенттікі ғой бұл кісі
бірақ уайымдамаңыз мына жақта туыстары өте көп солардың біреуіне берер
ай молодец ырзамыз жауаптарыңыз өте керемет дейді
ііі неден қатты қорқасыз жануар немесе жәндіктен дейді
негізгі ұстазыңыз кім деген сауал келді тағы да
жаңа айттым ғой ұстаз өмірдегі ұстазым әкем
і тағы да ұстаздар ііі ұстаздар көп қой негізі
өнер адамдарында да ағаларымыз көп
сосын жаңа тағы не еді фобия неден қорқасыз
қорқыныш па мхм ммм
кішкентай кезімде кішкене жыланды өзім жылан жылы болғанменде жыланнан қорқатын едім ііі
бірақ қазір жыланнан кішкене қорықпайтын болыппын ауылда жүріп жаңа жыландардың қасында жүріп ойнап

спортқа қалайсыз дейді
қараңғылықтан қорқамын бірақ ммм
спортта жақсы сол тренировкеге жаңағындай ыыы тренажерный залға барып жүр едік қазір кішкене
мына карантиннен кейін кішкене ыыы творчестваға қатты көңіл бөлгеннен кейін
бұл спортқа арнайы көңіл бөлмесең мхм болмай қалады да сондықтан да кішкене творчествамды дамытып алайыншы мхм
енді жоспарыңызбен қысқа нұсқа бөлісіп өтсеңіз отыз ақ секундымыз қалыпты
қалай жоспар жоспар бұйырса жақсы әндер жақсы бейнебаяндар
ііі репертуарымды кішкене кеңінен таратып жақсы әндермен толтырып бұйырса үлкен концерт беру
әншінің бір бар мақсаты мхм концерт қой республика сарайында алла қаласа концерт берсем соған үлкен жетістігіме жетсе
соған да шүкір етіп ата анамның алдында бәрін шақырып ағайын туысқандардың барлықтарыңыз билет беріп қойып
солардың алдында міне менің жетістігім осы деп сондай бір халықтың алдында елдің алдында жүру үлкен бір бақыт қой мхм
мхм біз де анау ортасына отыз төртінші рядта қалып қалмайық иә ортасына
жұлдыз фмге арнайы бір мхм керемет жеткілікті билет
мұхтар көп көп рахмет келгеніңізге тамаша сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз қазір қайда барасыз
қазір шаштаразға барамын
үйге қайтпайсыз ба
шаштараздан кейін барып содан кейін әрі қарай студияға өткен уәде бар іхі сол студияға барып тағы бір әннің аранжировкасын жасап қойғанбыз

көңілі соның аранжироваксын переходтары дейді жаңағы арасында сөздері дайындап қойды бекет сөзін жазып қойды продюсерім рахат проюсерім
аяқтайық
жақсы ыыы ту тағы бір сағат болғанда ғой ту айтпаңыз енді рахат
ендеше достар бүгінге таңғы шоу аяқталды таңғы шоуда бүгін қонақта болған әнші мұхтар ханзада екі әннің тұсаукесерін жасадық
құдай қаласа шығармашылық табыстар тілейміз үйге қайтамын
үйге қайтыңыздар енді жұмыстан шығып үйге қайтып бара жатсаңыздар иә
алматыдай сүйген қалам адамдары миллиондаған шаршамай ма адам қылуда